Nako pilek atau flu wo souru mane nako ngoa ngoaka wosi udomo dika o sirup supaya oobat mane ma dosis ikia uwa idaene uwa nako nyawa jo lalagomoka manege okia pel mextrip dika wosi udomo de uwa okia owuwulu de wuwulu wosi daene e joma tawana uwa lo duru o ai pola makan manege o jaga de uwa uwa oma faja ai tampa tidor de ai lingkungan manege harus ibersi supaya ma pilek de flu manege itaiti taiti ijanga nako nako obat meiya wosi udomo dika okia akere imamalata deo kia nako babalusu jo temo rarano bolo kia naga boloto.